<hesitation> Antheldu de, antheldu lau zo tepo tam tak kaaw xet paadon. Ani, kapuite dan tur tam tak. Senga chen khat te tu mishing xet na, kaxet ang ang te. Anmani kaxel din, kaxir tira nga. Anmani in, venhim dan dur te. Tam tak kaxir tir don boka. Ram sadang te nena toho na chatak ane te nan kaxir tir don boka.